Mìŋ manaŋ nɔŋ kȧ jɛi ka gè nyiiŋ mìŋ kɛɛnɛ̀ŋ nɛŋje ka jè ka jɛi ka kùùnò mààŋ manɛ̀ŋ ko saaŋ feìŋ miŋ nɔŋ mìŋ jaa nɔŋ, tiŋ nɔŋ manaŋ wèè ka nɔ̀ŋ sùà.